Kô fa an̈ano andoky legiomo an̈aty lafaoro, azon̈ao atao zen̈y legiomo tian̈ao ne karôty, bronzely, korzety karàha in̈y. Sasan̈ao ankendriky izy, avy eo ataon̈ao an̈aty lafaoro zay tandry tian̈ao atao, zay aloky zen̈y, ambelan̈ao antsendriky izy amy tòn itiavan̈ao amasaka izy, leran̈y izy vita amizay izy adoson̈ao.